Nanu xaxuhió nguano nakadino nuyé, te tanguano no xaihó itu, perdon no xaihó tiuni hó ihó tutu ñoo ho ihó naxho xhió xandu tanguano tuxuku xaxhinió nida naka ujun.